Ny loko mena mena ho añao an <hesitation> ino tonga an-tsaiko voaloha. Ny tonga ao an-tsaiko voalohany amy loko mena izañy da fitiava miredareda da ôkany mahita voninkazo raozy mena iñy koa teña no va miresaky loko mena.